اذا ويحد يغيد يكون اكثغ تنظيم وترتيب لازم يزت الاشياء الي ما يحتاجا وما يغيدا وما تفيدو <noise> ويكون عندو اشياء او اماكن يحط بيها كل غرض <noise> يعني يخصصلو مكان اي هاي اكثغ الاشياء اكو اشياء مال تنظيف مال تنظيم لازم يشتغيها